Un vichi naa tatu'ui xiinto yo'o yoi ñu'un tavi ku ñu'untu ntee kiti kue'e, tii kiti kue'eka ra yuvi nunintu kakuntu iku, ta kuaantu kuenta vaa yontu su ti yuvitu, ta xiniri a xaa i'i kue'e kuntii vaari nujui ikaku ya'ari, kojo koj ka'á kantu xii tika kuti kue'e, xi'i tii ya tisoma kaa kue'e turika, xii tiñuuka ra yo kuvi kuvao xii tiñuu na tiirio xiatu nuniri kachina su, yaka ntia vaai se'ei tiaa va'ai miu, koo tiiritu su kuenta vaa yo'ontu, kojo kara ti'iri ina yoo i'i kuva ii uvi xiko ka kuiya nuu tiri nakaa, ika xini nixiyo iña ntavi ni tiayu xia'aña i'in kunuu nii xiaña ntavi, kunuu tiayuña tii kojo ka'á kaantu xii kue'e vaarika, tika tiiña i'i tuku ta'ai ti'iri naka nini'naka ta'ta xi'iri ixiika tajana chi na ku, na ntavi kuntura ixii ta- takaa ini mina nuu xa kuvi se'ena kuara, ika takaa ini mina ra tajana ixii yiaxa ka'a mintu xii ixii yaka kua tajana nuu tirika sa nitaanua nuu tukua xa'anaka ni tuu chiña xa'ana ra, ñaa ntavi'ka ra ni koovi ta'ta saara nix- nixiyoña iku nixiaña ra tiiria loo kuvika kanaña ti'iria. Yaka yuviyu tikaa kuri yuvivaai, tana tiiri i'i se'ei i'i miira yaka koxikantu yu'uvinturia na kuntu nuu ta'ta ra kajni nteentu ra ta nixiantu nu ta'taka xa kuviantu chi xiatu ñuuvarika na tirintu ra ntii tari, ti kue'e kuu ri kaantu tisu xiika, ti tiintuaka kantu xii, yo'ko kantu xiiri tika kuri kue'e xii ti yo'ko vaa kaara kue'eri su loova xiaturika kuva kuntenintu kunteentu xi'ivari kuara, ti kojoka kuri yuvi vaantu i'in taarika kue'e xii tiñu'u kaara, tikuvintu xii kuvari na ti'irintu ra koo ti'irintu su xa saa nto'o ii'i ta'antu xintu yaka kua yuvi yuri kaara, ika kua na ntau'ui xiinto chi yaka kua xiniyo xa'a yioi yo'o.